لا طبعا افظل اني احب اعيش حياتي كلها بالغ شاب بالغ كبير عنده قرارات عنده تصرفات ما احد حكم فيني احد يقول لي ادخل نام الساعة كذا او لازم تصحى الساعة كذا اكيد هذي مسؤولية كبيرة انك تتحمل مسؤولية نفسك <hesitation> انك مثلا <hesitation> عندك قرار قد يؤثر على حيات سلبا او ايجابا لكن لازم تشيل مسؤولية نفسك يعني وين بتروح بالمسؤولية? المسؤولية ورانا ورانا